أنا لوكان جات نقدر نتحدث مع نفسي نتحدث في الماضي على الأقل نصحح بعض الأخطاء قال <hesitation> قال ضوكا نعود نشوف أنا المستقبل نهضر مع نفسي اللي راني نعود عارف واش راح يصرى في المستقبل وندير قرارات إستثماريه ندير قرارات <hesitation> جيوسياسية و <hesitation> بوليتيكيه و ندير بعض القرارات تكون إن شاء الله مفيده ليا و تعاون ناس و تنفعني أنا ليا ولبلاد و لعباد.